ان كل واحد حر في قراره كل واحد مسؤول عن قراراته وكل واحد يتحمل اللي يصيده من قراراته يعني مب فوضى هي هاي شي مهم لازم كل الاوادم يعرفونه وان بعد هاي بيكون سبب مشاكلنا وان شاء الله بعد ويا الله يعني يفرجها من عنده